که زه د یوې اونۍ لپاره فرانسې ته د ګرځندوی په توګه ځم، نو اول مې پاسپورټ، ټکټونه او مهم اسناد په خپل بکس کې بندوم. کافي کالي لکه جینز، کمیس او یو څو آرامه بوټان به راوړم چې د تګ لپاره مناسب وي. یو رنګه باراني کورت او د هوا د بدلون لپاره یوه ګرم جاکټ هم ضرور راوړم. کريمونه لکه د لمر ضد کريم او د پوستکي ساتلو لپاره نور شیان هم په بکس کې ځای پر ځای کوم.